حقيقة أود زيارة مكة ما زرت هذا المكان من قبل وأشوف أنه مكان مثالي وأفضل مكان على وجه الأرض. أتمنى لو بقدر أزوره قريب ويصير هاد الحلم حقيقة. راح تكون تجربة يديدة علي وتجربة وايد حلوة. وايد أتمنى أني أقدر أسويها في القريب.